<hesitation> o're ta iná'a nevana to'o eda'a <hesitation> reiho'o jan de atite ni kaxí'i iin tí te'e ni kaxhí inkakatí ta ní dakantanti téx chinoti kuaan gonreé vaxhí ña ñá'a konrevaxhi iin chí kuií vaxhí naikojanté <hesitation> i jan vaxhi te'e <hesitation> hen iin dini kiti guté'en jan na 'an ta ka na titi xhinotí kuan tá hu un, kuantí ajan xhi- xhinó xhinotí dakonotí tan jan vexhíí nuve.